Allor 'e sord ponn acattà 'a felicità? Chest è 'na bella domanda, ij pens ca 'e sord nun ponn accattà 'a felicità. Sicondo me al massimo ponn, t' ponn dà 'na mano p' p' raggiungere 'na situazione dint 'a vita nu poc chiù serena, nu poc chiù agiata. Ij aggio canusciut nu sacc e cumpagn mij ca magari hann, hann, hanno, tenen 'e mezz dicimm p' arrivà 'a felicità, ca pò essere che ne sacc 'e sord p' vivere dint 'a situazione nu poc chiù tranquilla, oppur <hesitation> semplicement pur 'na famiglia nu poc chiù legata tra di loro. Eppure a vote nun è accussì. Sicurament 'e sord t' ponn da 'na mano a risolvere molti problemi come ponn essere, <hesitation> 'e riebbt, <hesitation> lo sfizio 'e vivere chiù serenamente. Però tu poi stai, avere la, la, la testa libera dai pensieri. E se 'e sord ponn essere nu mezz p' p' sta cu 'a cap nu poc chiù libera sicond me, putimm dicere ca ponn da 'na mano a guadagnà 'a felicità, ma non a 'llà accattà. Cu 'e sord nun s'accattan sti cos.